Akwai jʊni kənkɔ <noise> kombən a təmni gəmi. Akwai jʊni kombəne təmni gəmi kənkɔni dʊumɔ yɨ deləni bə nyimbɔ jʊgɔ. Amma kənkɔni nəfitəmɔ fa daani gəmi a jel nə kaa yɨm wʊni bə nyimbɔ wo galigəni bətɔ dəm dəm har ya la bayʊbabɔ nəni bə dou kaajəl bə ya na nɔɔlali jəjalən wʊni kebɔ jʊ dʊʊmɔ maale digə kebɔ jʊ jale dʊʊmɔ jale digəni. A yəlam kənkɔ nəngɔ yɔ a dou təmɔ gwami. N bwesən ka, nɔɔnali ka, dʊʊga, a gatə kɛli təno beti bayiləmɔ gəm. Jə nɔɔlali ni ma kembə təm bʊge jam wʊni <hesitation> <noise> dadiyabɔ a nyimi kam kanjəl wʊni a yəlam kənkɔ. Nəbɔ maale fa a daani gəmi kaajəl gə bɔ gogoro, kaajəl gə bɔ one man squad, kaajəl gə bɔ jakman. <noise> Dʊʊmo digən nyimbɔ jʊgɔ wo. Jʊni a jel kənko a zamani ni gəm beti yɔm nən a yɔ kal nəbɔ yəlam jʊni nəbo maale kənki, a yəlam daam, daamni bə nyimbɔ woi, yəlam daam. Bwe dadiya nyimbɔ jʊgɔ wo woro to jʊni kənkani jelle a təmni <noise> gəmi a kombən a kombən. Ja nyim bwe dadiya nən bɨlank suwatəm bɨlənkel, amma jʊtəbni kənkɔ a yəlam daam wʊni nəba bə nəfitəmɔ bə maalei, beti, nɔɔtəm, dʊʊm, a kal dəmo a yəlam kənkɔ mibɔ suwa bɨlənkelle, a yəlam kənkɔ bə nya kaam kanjə, kaam daamtəbni wʊni bə nyimbɔ woi. To jʊgɔ a gwangatəbni daamgɔ kombənne daamgɔ kombənne bə nyimbɔ jʊgɔ. To kanjəltəbni kənki a yəlam jʊ kom nəbɔ le fa daani gəmi. To jʊ mə suwalei fou damni damni a yəla kənkɔ kal ni gəmi bwe dadiya nyimbɔ. jʊgɔ wo. <hesitation> a daa kənkɔ mana mwe. To irin daamɔ bə nya kənkɔ a fa daani gəm. <noise> nəbə gəmi, nəbɔ bə dəng a laa bəm kwan bə gadilo nəba nyuwabɔ. Suwale mʊgɔ daani gəm daamni nəfitəmə be fəto daamnilei bwe dadiya nyimbɔ jʊgɔ wo, bwe dadiya daabɔ daamgə wo, bwe dadiya maa bə jʊgɔ wo.